كنفضل الطاهي لتناول الطعام بالمنزل على انني نمشي للمطعم لحقاش الطعام ديال المنزل اللي ما كاتكون ثايق فيه الطعم ديال المطعم ماشي ديما كتيق فيه وحيت كتقدر تكون الماكلة في المطعم معطلة بزاف ولى قديمة بزاف كتقدر ضرك بلا متحس